אלמַאקְלַה לִי כּנְחַבּּ בּזַאף הִיַּא אֶלְדַּגָּאג אלמְחַמֶר מְעַ זַיִתוּן וְאֶלְלִימּוֹן אלמְצִיר, כּנְבְּדָא בּתַנְקִיַאת אֶלְדַּגָּאג מְזִיַאן וּכּנְדִּירוּ פִי מַקְלָה מְעַ שְׁוִיָה דִיאַל אֶלזַיִת, אֶתְתוּמָה וְאֶזְעַפְרַאן, סְכַּנְגְּבִּיר אֶלְמֶלְחָה וְאֶלְאַבְּזַאר, כּנְחַלֵּיה יִתְקַלֵּי מְזִיַאן מִנְבַּעְד כּנְזִיד עָלֵיה אלמָא שְׁוִיָה בַּאש יִטַּיְּב עַל חְ'טָרוּ, מִין יִקְּרַב יִטַּיְּב כּנְדִיף אֶלזַיִתוּן וְאֶללִימּוֹן אלמְצִיר וּכּנְחַלֵּיה יַעְקֵּד חְתָּא יַעְקֵּד אֶלמָרַק, אֶלרִיחַה דִיאַלּוּ כּתְעַמֶּר אֶלְדָּאר וּכנְחַסּוּ שִׁי עִיד פִי כּוּל לְקְמָה.